كنكون فرحانه فاش كنهضر على السفر وعلى شي بلاصة عاجباني وباغا نمشي ليها حيت السفر كيخليني نحس بالحريه. وكنحس بانني نكتاشف بلايص جداد ونعيش التجربه. تجربه جديده كيعجبني نهضر على انيس وعلى الموسيقى حيت هوما واحد الحوايج لي كيخليني فرحانه وندوز بيهم الوقت ونستمتع بيهم وكيعطي طاقه وايجابيه